ارے میاں اگر میں اپنا ریسٹورنٹ کھولنا تو حیدرآبادی اسٹائل میں فل دھماکہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بریانی تو پکا رہتی کیونکہ بِنا بریانی ہے، پھر حیدرآباد رہنے کا کیا فائدہ۔ اس کے ساتھ مرچی کا سالن، دہی کا رائتہ رہتا، ایک دم زوردست کمبو۔ پھر منیو میں حلیم رکھتا ہوں، مس لو کوکٹ حلیم رمضان اسپیشل جس کو لوگ پورا سال بھر یاد کرتے۔ سٹارٹر سائیڈ میں پتھر کا گوشت، شامی کباب، اور تھوڑا ملائی کباب رکھتا ہوں۔ تاکہ نون ویج لوگز خوش ہو جائیں، ویج لوگوں کے لیے بگارہ بیگن، کھٹی دال اور ڈبل کا میٹھا ڈیزرٹ میں۔ اور ہاں سویٹ سیکشن میں تو خوبانی کا میٹھا اور کدو کی کھیر بھی پکا۔ مطلب میاں، میرا ریسٹورنٹ فل حیدرآبادی کلچر کا، تھالی رہنا پورا۔ کھانا بھی زبردست، ٹیسٹ بھی زبردست، یادگار، اور ایمبینس بھی ایک دم چارمینار جیسی۔